Xen i juy ba <hesitation> i juyy ba ii, <hesitation> ii tö xen, xen tö lóó, xen tö chö’ xen, xen ‘nï’ xen myy xen jöto llaa xen, xen tö laa’ tö nⱥⱥ, xen fɇɇ xen tö mó’ xen, xen gúuú, xen tï jñi xen tö nⱥⱥ, xen gió too’, xen ‘mo loo chíí, xen táá’ nɇ xen guó tⱥⱥ nɇ xen bɇ nɇ tíií’ nɇ, dxóó’ nɇ.